Laha tena izy, tsy azo atao ny mangalakatahaky olombelo satria olombelo o samby mana ny nanamboaran-janahary azy. Zaho zao tsy hitovy aminao, lihy riky zao tsy hitovy amy lihy raiky iny, fa samy mana ny nanamboaranjanahary azy io. Zany hoe toka zany ny olombelo sady toka avao koa ny ain'olombelo ka tsy tokony hampitovizy na hasia raha hampitovizy aminy.